ne ma illko ka sheket nan dimɓo an ɗoo no nan pomɓina ti yamba ƙaelenƙui woshi keeno ti shakki ninya shirwa kwalan ya pidi palangi. Ne ma penna pira nen watu jukee no nen kaaƙo iiyano ne ma kaaƙo nan dan yu dicci joro ni yamminai nen shwara amina nen piiro wji nera wa diikr am nen piri nen kaaƙuru an fok naamu mema kakko ma kam nen shurar shi iiyaano miniji nen yiiro ta shofno nen yi ne ma wa pillun we ta shofno nen de nen wa pillu ma kam nen mandi wei shi minji nen de nen yiiro ta shefani nen yi ne ma ra ma ambina fuuri ma ta kafno we shinda ruma yiirun ta ƙuuri nen wa yiinu ne ma kbaddu ko we shinda karyani ka sheƙet ne yu we shina foori ne ma kɓaɗɗuko nen luu sheƙet ye pan ti wujii ne ma kɓaɗɗo foƙ wushi nan kapina ti anguwamu ni lu ya shinna minamu doi ko non ma weeƙo nin ju weno mini pidi shi ne miniji warani ko ya kaaƙo anjere no nen wa kaakuru ne ma miniji wa wari mandi pidi kan te ma ko ya la jo lo shilo mo yi giji mo minun ɗang warii ko ya ƙale anjere mu ko mu a ɓan'um niinun nɗang wara kaƙaani ko ninya shi min shinko peleu minu a wa shik shaabim minun nɗang ƙaaƙina mini ɗiina timinaju minu yina sheri minu ma kɓaɗɗuko sheer shi min da yaani ma kam nen we shi wei shin miniji nen shauro ka yuani nen sharo yi ka yauni ma kamun mun ni minu ndang wattu mina mu kan te minun sako diya ni mandi palangi ma minun dan shini gale timinamu ko ni waru minaju minu wa shini ti minaju.